ومن وجد ذلك المفتاح كان طفلًا صغيرًا وله أربعة أشقاء أكبر منه، فذهب لإخبارهم فقالوا له بأن هناك بابًا في غابة أو في <hesitation> قريبًا من الغابة (اا) له <hesitation> ليس له مفتاحًا أبدًا فذهبوا لتجربة المفتاح، في بادئ الأمر لم يفتح لأنه كان مليئًا بالصدأ وعندما جربوه لمرتان وثلاثة انفتح الباب، وكان خلفه مزرعة أو حديقة مليئة بالأشجار والثمار.